Do doemilladixeutto me vëgne o magon à pensâ che un giorno cieuvoso de agosto l'é vegnuo zu o ponte ciù famoso de Zena. Mi ghe saiò passou sovia armeno mille òtte. Quarantetrei mòrti e tanti ferii e unna çittæ in zenoggio. Ma i zeneixi che son sucche due se rabattan pe doî anni pe montâne sciù un atro ancon ciù bello e resistente.